Ang talsao bish jona jora lukuni malkhung bai himnai tei kaisa trip ni rang dui dosmik ponchash ni simi wngnai. Talsa ni kharcha joto ponchash dollar ni simi. Bolongni trankhelamung wngkha rang kwbang tei gari chalaimani slai environment no hamya khlaimani kwmajak. Tei lama parking ni jwngjal no swkakwi jora nobo kwbang khlaio. Bolongni malkhungrokno jora jora khe swnammani bisingtwi tongmungno chubachu khlaio tei kamiyungni manwirokno chubachu khlaio. Lama tei jorarokno wansukmung khlaimani bisingtwi kaham khe himna nangnai. Abo salbrum himna bagwi kaham tei econi hamjakmachongmung wngwi mano.